Fomba fipasiàna patalogna dia samby isany, ohatra zao patalogna jeans a, dia alainao manaraky zaitrananjy igny foa izy a dia sindriana moramora aminà fera, misy ndraika koa patalogna efa natao velondriragna se izy dia sy malesy mangalaka zorony zaitra igny anao, dia ampitoviana sara be a amin'ny andilagna ananjy asi mban'ny amin'ny moro-tongony ambany ery a dia ahenzana sara, sindriana aminà fera dia mampivoaka endriny velondriragna avy akeo.